Kapa aku wau i kēia he ʻaila kahi. Hamohamo mua ʻia ka ʻaila kahi i mea e paheʻe maikaʻi ai ke kahi ma ke kahi ʻana i ka ʻili. I loko o ia ʻaila kahi aia ka wai a me nā ʻaila e pono ai ka mālama maikaʻi ʻana i ka ʻili, i ʻole e moku ka ʻili i ke kahi a i ʻole ʻōhune ka ʻili ma hope o ke kahi ʻana.